wuka di ka ni swe a durtin, ni ma ti̱kalitu we a fiko ni ma ti̱ kukwer yinu min nwe wange bati̱le bwele mi a nag miye mi wu alobiri a ya nayeko ki̱nin lor ng chi a kan yinen ng ma twabaku mi kakadu yire ka sigdu dine luru a be ki̱nin burange na bwen we a bwi be fwaneyi to a nga mi ko nayeko a biye mi kun mi ri we a fiko mi nga yalte me Kwama mi side mi Kwama we ki̱nin tukuri Kwama wile. nubu ki̱ biyu ko mi rita ti̱re mi mi ritanu mi ya suko we a lomi mi yirmi a bib li̱mang a ne ti̱kanci a fwintu we yinu daga fiko ng chi a makayi ki̱nin fur mwemwe du ni butu kani ware ng ti ki̱nin chi yinu ni yarafal niyika lo kawure yaki̱ mwa ki̱ran nu. ni mwa ki̱ran nge ni si ka ko a yirmi a bi mi yirmi a bib li̱mang ni chibtutu, kan ki bede nge, nabalo a be nge mi yir chire a bub nan chi a fwe mine tu.